طبعا لا… انا وين ووين... أنا اقعد في السيارة أقل من نص ساعة وأختنق ما اقدر يعني سنة كاملة في مركبة فضائية عشان اروح جم يوم!! سنة رايح وسنة راجع!! لا لا لا… لا.